Karazagna dihy avy aminay malôha volagniko voalohany <hesitation> dihy malaza malaza z- mampalaza zahay bahoejy, <hesitation> sigaoma, salesa, antosy, basey i- malesa, de misy koa avy am'faritra hafa basesa, salegy, kawitry, kavantira, tsapiky, a kilalaka, a mangaliba de dihy gasy koa maha-malagasy <hesitation> na andeha ivelany andeha hely an-dafy antsika: ry bajata, ry salsa, <hesitation> ry rap, hip hop.